मनैं अपना खाना ओहके बहुत से ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट करेक तेहना या खाना स्वाद बनाइक तेहना बहुत मेलके जडिबुटिके प्रयोग करतियाँ । हमरे फेक हम्मर खाना ओहके स्वाद बढाइक तेहना बहुत मेलके जडिबुटिके प्रयोग करसिकत होइ जेहमे हम्मर धनियाँ, जिरा <noise> लौंङ्ग, बिनबिनभिंडिया, सतलसिन्नि, हिङ्गके प्रयोग करसिकत होइ संघे संघे फिक्सा, पिपरि फेक हमरे डार सिकत होइ । <noise> काहिककि यि <noise> हम्मर शरिरके रोगके प्रतिरोधक क्षमता बढाइक तेहना आउर हमके हस्टपुस्ट करेक तेहना बहुत <noise> बढिया <noise> चिझ हैं ।